Nonde mai do numtina am va'etenga am. Je mi sori dubi didi ko sali. va'etenga mai boddum den Bo nonde mai beddini dum vodugo masin… ngam himbe duddum yidi va'etenga mai ngam nonde woni bandu va'etenga mai do.